ba sɛrobia cruru mi <hesitation> ho mu yane wa um oyi ro oma dɛmu ho mu hane a hura nɛ ɲu mana bin a wosonu yan we ɲi ma tete don to wusu mibin <hesitation> sɛrobia cruru mibin ami muɲu mu ji to ba cruru a hi mɛ tu'a mibin a we muɲu shalɛr ma tete a muɲu wusu ma tete ba biaso pantine ba shamora mibin ba shamora ma ba <hesitation> ba rakangururaba ba rakangurura ba renar de risɛ ripɛl ra ba yan mibin ba renar ra doso'a mibin ba yan mibini maba wonbala ba wonba ba'a bianɛ ɛ tian ɲu mana mi ma ɲi'u mina mi wo ba dama ami yi a mɛn ho yuraso yani aba ji lo ba'a bianɛ we muɲu ho wusu ma tete